که غواړو چي خواږه وخورو صحي هم اوسي اوهم آ مزې ته یی زیان ونه رسیږی نو خواږه باید دځینو مېوو سره ګډ سي دوچي مېوې سره لکه جلغوزي، چهارمغز، بادام، ممپلي، توت، اینځر، او ځیني نور